أفظل أكون فنان كوميدي لأن الظحك يرفع المعنويات و يچعل الناس يشعرون بالسعاده أحب فكره إني أقدر أساعد الناس و أدخل البهچه في حياتهم الرقص چميل لاكن الكوميديا لها تأثير خاص على النفوس.